אנא כנפעל נארסל רסאלה נסיה אכתר מן אלמקאלמה אלתלפוניה, חית אלרסאלה כתחליני נכתב אלאפכאר דיאלי בטאריקה מרתבה ובלא דעט אלוואקט לי קיכון פי אלמקאלמה. חתא אידה מא קנטש פי אלמוד בש נהדר אלרסאלה כתסמיח לי נעבר עלא לי בג'י בלא תעקיד, ולקין מראת אידה קנת אלמסאלה דרוריה ומסתאג'לה, כנפעל אלמקאלמה חית כתחליני נפהם אלמדמון ביסראעה ונוואדח אלאומור בבשכיל מדירא, יאניע כל וואחד ענדו אלוואקט ואלסיאק דיאלו לי כיעתמדו, ולקין בלאנסבה ליא אלרסאלה אכתר ראה.